أحب لما أقوم الصبح أتريق في الفطور، أحب أتريق أشياء خفيفة مثل الحليب، مثل اللبن، مثل الجبن، بيظ ، زبدة، عسل، مربى هذي الأشياء الحلوة البسيطة، وطبعا أكلها مع خبز لبناني أو خبز أسمر.